والله اذا ادري ان هاي الي بيصير ما كنت سويت هالحركة يعني لا لا انا بغى ا رد خلاص ايه انا ما كنت ابغي جذي بس يلا شغل شغل كل شي يعني له عواقبة الحمد لله على الوضع يعني والمستقبل ان شاء الله بيكون افضل والمستقبل في شي ايه منخش حقي وبتشوفه ان شاء الله